E nìì lɛ sie fòì nìlì ka yèwȧ dìì ka jȧȧ maìyììm mȧŋ hmɔ̀ɔ̀iŋ, wùìyèɛ bie kɛ̀ kȧ gè jè faniŋ miɔ̀ŋ, kɛɛ miȧŋ jɛɛ̀jɛɛ̀ nȧŋ guȧ, kɛ̀ faniŋ miɔ̀ŋ guò, kɛ̀ è ka è ka è zɛì, è yewe zɛɛɛ̀ è hnȧŋ, gɔɛɛ̀ gboo nɔŋ è zììyȧ, <hesitation> e gɔɛɛ̀ gboo nɔŋ nɔɔnɔŋ le tìyèe kɛ̀ è yèwȧ dìì è kȧ ɓùi, tàìŋ fòì nìlìɛ lii naȧŋ, è yewe dìì naȧŋ, e hnȧŋ e kȧ ɓùi, è kɔ̀ȧ naȧŋ è haì ɓùi, kɛ̀ kȧ wòò zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ mìȧŋ è naȧn hnȧŋ, wȧȧŋ hȧwa mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, wààŋ tɔ̀ miŋ ka ɓieɛ̀ sùȧ miŋ ka miŋ yɛmɛ̀ maŋ gbaù maŋ, mìȧŋ wò kɔ̀ȧ naȧŋ wèè wo yɛ̀mɛ̀ maŋ gbaù maŋ, wò yɛmɛ̀ yilì woiŋ gè woiŋ hiɛ̀ŋ, ka bȧnè yilì lii kaiŋ gɔ̀ȧȧ kȧa, mìŋ kpɛɛyɛ̀ naȧŋ yilì lii gɔ̀ȧȧ kȧa, kɛ̀ è kuwa jɔ̀ɔ̀ pȧìŋ tìyèe kɛ̀ kȧ nyùnȧŋ, kɛ̀ kȧ wùùwȧ jɔɔ wilɛ̀ kȧ nyùnȧŋ èiŋ jè, mìŋ kpɛɛyɛ̀ jèe kɛ̀ kȧ gɔ̀ȧȧ jɔɔ wilɛ̀ gɔɛɛ, mìŋ yaȧ gɔ̀ȧȧ sùȧ jɔɔ lii gɔɛɛ e jɔɔ lii wòȧ, ka ɓèmè sɛmɛ̀ùŋ, ka ɓèmè guuŋ nɛ̀ ka dè jɔɔlèe ka jùȧ jɔɔ lii, mìŋ yaȧ jùȧ sùȧ jɔɔ lii, mìŋ kpɛɛyɛ̀ jɔɔɛ̀ jùa, <hesitation> ka ka ka hìɛ̀ŋ wùìyè, ka ka ka hìɛ̀ŋ wùìyè ka ɓèmè kpoò miɛ̀ŋ ka hìɛ̀ŋ wùìyè, mìŋ hiȧŋ wùìyèɛ ka gùȧ kpoòɛ kaiŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ, mìŋ kpɛɛyɛ̀iŋ hmɔ̀ɔ̀iŋ jȧa ka ka ka dè e jɔɔkpàlaȧ sùȧ ka kȧmè maŋ hȧwa, Sèè zȧ maŋ hèe le, ka ka ka kpàà maŋ hèeim mȧŋ ka miŋ hɛ̀ɛ̀, mìŋ kpɛɛyɛ̀ mìŋ hɛ̀ɛ ka miŋ sìȧ kpoò, ka dɔ̀ɔ̀ yilì miɔ̀ŋ, mìŋ kpɛɛyɛ̀ yilì miɔ̀ŋ dɔ̀ɔ kaiŋ sìȧ kpoòi, kaa sìȧ maŋ hȧwa mȧŋ ka nyùnȧŋ ja lii tɛ̀ɛ̀pɔ̀nɛ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ, kɛ̀ è yaȧ naȧŋ gbììlìi yò, e fè jawaì, ko gbììlìi wii, è yaȧ nɔ̀ŋ sùȧ gbììlì ka nyùnȧŋ ja lii è kpɛɛyɛ̀iŋ jèe, e jɔɔ gbȧnaŋ wilɛ̀ yaȧa ka jùȧ jɔɔ wilɛ̀ kaiŋ foò, mìŋ kpɛɛyɛ̀ jɔɔ wilɛ̀ fòo, kaiŋ sìȧ gɛ̀iɔ̀ sùȧ, kɛ̀ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ jɛi è jè jaȧ, e gbȧnaȧŋ joȧ kaiŋ jȧȧ, èiŋ jȧȧ kpoòɛ̀ sùȧ kȧiŋ jȧȧ ɗì, e koya haì kɛ̀ è hnȧŋ, è haì jawa, e jɛi gè nyiiŋ, è nɔ̀ŋ nɔŋ zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ, kȧ ready, kȧ jȧȧ kȧ guò, è hnȧŋ naȧŋ jawaì ka nyɛ̀nɛ̀ŋ wuìyè bìa yȧwi zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ e guò, è kpɛɛyɛ̀ naȧŋ gùo, e ka e zɛì, è kpɛɛyɛ̀ zɛ̀i, è hnȧŋ naȧŋ e jɛi è yaȧ ɓùlìè maŋ dɔùŋ, è jaȧ naȧŋ e wȧa yaȧ dè sùȧ, e waȧ dèeɛ̀ sùȧ è jaa, ko jɔɔlò gbeeì è jaaa, mȧŋ kpùa nyɛɛ̀ɛ̀ wi mȧŋ è jaa yȧwi zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ yȧwi jɔ̀ɛ̀ɛim nyȧŋ, è jaa naȧŋ yaà ɓùlìè maŋ dɔùŋ, è donȧŋ nɔ̀ŋ ɓùlȧ sùȧ maŋ dɔùŋ e dùùm mɔɛ e nɔ̀ŋ zììyȧ, kɛ̀ dùùm mɔɛ hȧì zììyȧ, taiŋ bȧ sèè dùùm mɔɛ haì naȧŋ zììyȧ kɛ̀ taìŋ jȧwè maŋ miiŋ kɛ̀ è jɔ̀ȧ saaŋ, è jɔ̀ȧ nɔŋ saaŋ yȧwi zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ kɛ̀ è hawe,